طبعا هلي اللغة الأصيلة واللي هي اللغة العربية اللي أجدادنا القدامة كانو رابين عليها من أزل الزمان واللي تحمل الفنون الجميلة مثل فنون الشعر والفصاحة واللي نزل فيها القرآن الكريم.